காட்டன் டி-ஷர்ட் தயாரிப்பது என்பது பருத்தி செடிகளை துணியாக மாற்றி பின்னர் அதை சட்டையாக தைப்பது. இங்கே ஒரு எளிய விளக்கம். பருத்தியை வளர்த்து அறுவடை செய்யுங்கள் பருத்தி செடிகள் வளர்க்கப்படுகின்றன, அவற்றின் பஞ்சுபோன்ற இழைகள் எடுக்கப்படுகின்றன. பருத்தியை சுத்தம் செய்யுங்கள்: விதைகள் மற்றும் அழுக்குகளை அகற்ற இழைகள் சுத்தம் செய்யப்படுகின்றன. நூலுக்குள் சுற்றவும் இழைகள் பருத்தியின் நீண்ட மெல்லிய நூல்களாக சுழற்றப்படுகின்றன. நெசவு அல்லது பின்னப்பட்ட துணி துணியை உருவாக்க இழைகள் நெய்யப்பட்ட அல்லது பின்னப்பட்டவை. கட் மற்றும் தையல். துணி டி-ஷர்ட் வடிவங்களில் வெட்டப்பட்டு ஒன்றாக தைக்கப்படுகிறது. சாயம் மற்றும் அச்சு. டி-ஷர்ட் ஒரு வண்ணத்தில் சாயமிடப்படுகிறது மற்றும் சில நேரங்களில் வடிவமைப்புகளுடன் அச்சிடப்படுகிறது. இப்போது அது அணிய தயாராக உள்ளது!